Gamnaa miikrəə, lellei mona gau dəl gə naa do'ga jiriya mooi, naa iya gə a meei i gab yammai, i dooska don nit nit pu oomi nitaa gabbən dəllat. Moa mee, a ɓe'ez, koo moa daa pipapaz, mona gee ina pu paksək, ye’ <hesitation> daa uzarəz napu paksak yangiya or ori rəi rə moogə a ke'to saa be'roo. Amaa de daa pi sipu paksəkarə, ipu dooska paka a gabbən dəllak rə, doole za'a ke'ek to, saa kamən toms. Mii, n iisə pu bil usuka, n iiso daa miiz usoko. daa miiz puna doose don pagrəm oomi, paka rook kə bo aaa no̱o̱se sən pu gabbən naa jiri ak. A muk ak, daa doosene bonge wazam, serəm bil, mona serəmaa bil, ko anya pat duutuka. Boo kaa gab woz pa, boo ke'em to, ina pu paksuka onarə, kaa gən ya'pa. Ko jiizə na paksa, kaa gən ya'pa. Ina pu dooskarə kaa gən ya'pa. Nita eto valle mii, ara n gabən nak rə, gwankə boo noose ara n pinnak rə. Na muzə, n serəm bil, nok mona serəmmaa bil, a serəmɓa do'ga jiriya mooi, a ser-amɓa gə jiriya i pu gabtə yammai, a serəmba kala ziig. Soo, mii, ni n gabən nak Kala ziiz a dook bonmge i esubo na go'rə anan, sə na pupaz, ekigə ziiza oomizə pa. Nok riik, gbeekənka, uko oomi, gbaakənka uko oomi, i dosəka ka mona go'ra anpa, mona go'rəpa balləka moo, toska ina go'pandə. Nii dook, diga ro'okənai ya bil ləi, ka mona bo'rə anpa, ka mona bo'rə anpa, mona bo'rə an, an go'ka. Diga mə'ka dəllə, goon adamu maa hauwa doosi bonge, kaina regə raba abpa, daa billə paazə doosi ai, ina regə rauwa au i wərək. Soo de i regə gə i wər paya, ai ana bil doosi eni, inaa doo kə valli, amaa i mu'us duuka, gwanni sə kamtini wərəkrə, gwansi si kamnaa aapat dəllə ri'ak apu apu. Nok riik ina dosa bonge ana an go'pa, kaa go'rə pa, kaa go'rə pa, an go'rəm. Nok riik, dəllə tei, ni a gabən nak, mii n noon ak, n noo daarə dii, npu na beiya mii, npu na zəi, n puna ori maani, npu nma ga ziri tumma, gəgə, bei ina an roon dəlla al apu na gwarmya rooi. Ana ipun dookrən apu duukrə. Soo mona duukrə nitetirə a kink gabta dəllət ona pis si a geek uza dəllə pa. Amaa mona ke’ to', sə mona duu, nita i doosa bonge mona duuat, si mona duu pa, a a torək taatə. Nok riik npu derək ziiza, mii ni nke’ to’ miiro daarə si doose bonge, mina mina gbaa ziri a miirə mu'ui. Nok npu wa topaz zə, daa doose bonge mina og uza na rab, mina re kweetu. Mina og doonza a miiro arepuz ko na maamə na gəmtə, mina kwetu, n kwee. Mina og donda uza napu zakrə na rab, n. kweesu n kamsu gwa, sai donda doose bonge, bil na bo bil na bo bil na bosee, bil na bakse. Bakaa rook a haa. Bakaa rook zak ri'eri rititti pa, amaa bil baksəka, bil gə baksəka aa, do̱o̱nəm, bil eska, bil eska daksəka gabta moot na ziri oomi. Bil eska ana oomi, ipu ipu ko boneya ipu doosəka rə an, nok riik, bil na go'sa an, bil go'səka. Ziiza na doo na meel a oomil ana go'sa ziizan, səna bonge, bil na go'sa an, bil go'sə ka-nok riik, ana i pu doosukaa rə, paka jiri rə oomi su'rə si ipu baləkənaa rə, bonge mona go'rə an mona go'rə an, mona go'rə. Mona go'ra. Ka mona go'rə anpa, sə mona pu go'rəkro bo, kama ava go'pakrə. Soo nok riik, ana i doosan, duum oomi. Ana bonge kamona go'rə pan mona go'ral, mii gə n okusaa miirə gabtə. Ni n dook, ninka a kinən makaranta rekarəz Teegəse, makaranta mina ree, technical, soo, riak <hesitation> go'rə gən nit oomi, ana go'kan so mona dun gwera ziiza moora múuz doosan, esaz, mona pu duukurə, a kink kən toka ana eska oomi sə kama nookarən. Nok riik ko a noo rigeya, nii doo bonge koo mona noo rigeya, to'gə i arka zurpa. Soo a ke'to, dooni a arə ipu doosəkaa rə ai ko a diinarəi, ko a gomnati rəi, ko a pazə ya, a ke'to’ saa gee paka iik, saa kamən toms. A oomi oomi an teegəsəm saa kamən toms. A geek gabta, ziri gə i zanka, a kink gə uni yangi, a kink ur gwani, a kink ziri ya oomi dəlle si i gab i dook bonge uraz pu areya, una na keeto, i dook bonge uraz pu areya zam, una na keeto zan detən ura az, uzə dotə doo gə gonga, ko i gab na dooni kwekwen zirirəz oomiz, i laaka, amaa mo'a a kwee ko boneyaz Apu gabta zukaz <hesitation> a na ziripa, a go'rə ana oomin pa a ana i doosa səmo mona go'rən pa a go'ro pa, a gbiik. Ko boneya a pu. Ko boneya, mo'gə i erka ziiza oo an rə te'ez. Nok riik, npu enik ziizə, na gab ziiza i esu sə gab oomi səpu duukurə ko boneya, bil bo esku en dəlləz. Ziiza gee tor ziiza tor gee be'ɓen, sə gə be'sək ori, sə ga eso gə uri mu, soo mona kireesaa moogə a ɓəəs mu kaa kəsnu mon muzə pa. Uko ana oomi dəi gabnuz.